اول شي اقلو انت اشنو شغلك أو اشنو الشغل التحب تشتغل بينو ، بهاي الحالة غاح ينفتح باب نتناقش بينو واعغف اكثغ عنو وعن اهتماماتو، وثاني شي اقلو انت وين ساكن ومن اعغف مكان سكنو غاح نفتح نقاش ويجوز يطلع بنفس مكان سكني.